ég á kærasta til hamingju með það takk og hann eða við erum vegan og og þessi þessi er merkt vegan en það er önnur þáttaröð gamanþáttanna venjulegt fólk kom út á dögunum í sjónvarpi Símans en

í þáttunum fylgjumst við áfram með vinkonunum Völu Kristínu og Júlíönu í leik og starfi basli þeirra við að fóta sig sem leikkonur og áhrif þess á vinskapinn og fjölskyldulífið vala Kristín og Júlíana skrifa þættina ásamt þeim Dóra d n a og Fannari Sveinssyni sem jafnframt leikstýrir frá Símanum í desember tvö þúsund og sautján um að gera áframhald af þær tvær við vildum færa okkur út frá því þaðan komu margar hugmyndir sem voru ekkert svo góðar þannig að við fengum Fannar til liðs við okkur og svo Dóra í rauninni hafði Júlíana samband við mig við erum búin að

ár og hana langaði að heyra í mér með hugmynd sem hún var með vorum með alls konar hugmyndir

báru

út frá þessu samtali sem við áttum saman stakk ég upp á að hvað með

um þetta að þið vitið ekki alveg hvað þið viljið gera eruð tvær leikkonur og byggja þetta lauslega á þeirra lífi og þeim við byrjuðum svolítið nálægt okkur en svo fórum við alltaf

fjær og fjær tvær leikkonur að reyna að berjast fyrir lífi sínu að fjalla um hversdagslegu sögurnar í lífi okkar litlu vandamálin í lífinu eru byggingarefni lífsins hver á að fara í búðina hvað sagði vinkona hvaða vinnu á ég að fá mér þetta er the

inn í þær sögur gaman að gera

eitthvað sem fólk vonandi tengir við ég finn mig miklu betur fyrir aftan myndavélina en fyrir framan hana lærði á sínum tíma leikstjórn og þegar við vorum að gera

fimm ár var ég alltaf óbeint að leikstýra þáttunum þannig að minn styrkleiki liggur þar og það hefur alltaf verið stefnan að leikstýra rosalega skemmtilegt tækifæri að fá að vinna með stelpunum sem varð

þetta er byggt á sannindum en er ekki bókstaflegt pabbi ég veit

með dópista en gæti það verið vegna þess hvernig þú ólst mig upp hvar varstu á sex ára afmælinu mínu prufur í fystu seríu og ég hef fengið margar spurningar um hvort þetta

séu raunverulega prufan sem maður fer í hún er bara mjög svipuð er svona við förum svolítið

með hugmyndirnar um

fólk heldur og ýkjum það í fyrstu seríu vinna með vináttuna og egóið en í annarri seríu erum við meira að skoða sambönd hvernig er að vera í sambandi sem er búið að standa yfir lengi

deila mikilli ábyrgð og lífið fer að hafa áhrif á sambandið á hinn hinn bóginn erum við að skoða samband sem er nýtt hversu erfitt er

að vera lengi saman og hversu erfitt er er bara erfitt að vera til við ætlum að taka tvo andardrætti inn og ætlum bara að leyfa því að koma sem kemur til okkar við ætlum ekki að ritskoða okkur neitt

anda inn saman

sem bárust til Íslands og hvernig var þefurinn af erlendu skipsflaki

og fleiri er hægt að rifja upp með á sýningunni fnykur

stúdíói okkur langaði í rauninni að kanna tengsl milli minninga og

og ákváðum þess vegna að taka nokkra atburði úr sögu Íslands og endurgera þá í ilmi

og horfa en hér er þessu öðruvísi farið hvernig eiga gestir sýningarinnar að bera sig að

við erum með söguna skrifaða upp og svo erum við með

maður á að lyfta hólknum og anda að sér þegar maður les söguna lykt nýja Íslands stundum kveikti fólk elda og jafnvel tréð lenti á bálinu á þessum

dögum réð lykt af eggjum skyri tómötum og brennandi timbri og plasti ríkjum á Austurvelli Vilborg þjóðfræðingur aflaði heimilda og skrifaði

atburðir úr Íslandssögunni ég leitaði víða í heimildum og komst að því að lykt er ekki þungamiðja í frásögnum það er mjög algengt að það er ekki í sagnfræði hún verður

skemmtilegt að vinna texta þar sem lyktin skipar meginhlutverk frásagnarinnar hún fer inn í sjálfsmynd þjóðar í gegnum lyktina fyrir hvern er þessi sýning

börn og eldra fólk það hefur gaman af þessu